لو كان نجم نكون سمكة ليوم واحد نختار نكون سمكة الدولفين، الدولفينات ذكية تحب اللعب وتعيش في مجموعات، وهذا يعطيها حياة اجتماعية حلوة، زادة لوعندها حرية كبيرة في البحر تنجم تسبح بسرعة وتقفز فوق الماء وتشوف العالم البحري بكل تفاصيله، فكرة تكون عندي حياة حرة ومغامرات في أعماق البحر ومعمل خروقات أخرى تبقى حاجة ممتعة برشا.